كنفضل نكون دكية، على أنني نكون مشهورة، حيت إلا كنت دكية، غدي نفهم العالم بطريقة أفضل وأعمق. و الذكاء كخلينا نفكرو بطريقة لمبتكرة، ونخلقو حلول جديدة لتتساعدنا واساعد الناس لحدانا ولمعانا.و الشهرة ممكن تكون مؤقتة، ولكن الذكاء كبقا شحاجة اللي دائمة